गाउँ घरमे माटीक चुल्हीमे खाना पकैना चलन हइ । माटीके चुल्हीमे कठी लैके खाना पकइक पर्ता । अब आजकल्ह ते मेर मेरके चुल्ही आइगेल हैं । जस्ते कि बिधुतिय चुल्ही होइल, ग्याँस ओला चुल्ही होइल, इन्डेक्सन चुल्ही होइल । मुल मोर घरमे अभे फे माटीक चुल्हीमे काठीले खाना पकैतियाँ । अइस्तहिं करके कबु लबु ग्याँस चुल्हीम फे खाना पकैती हम्रे । ग्याँसके चुल्हीमे खाना पकैना मजा रहता काहिकी एक ते धुवाँ नाई हुइता तउ खाना पकैया मनैन स्वास्थ्य फे मजा प्रभाव पर्ता कहलेसे खाना फे कम खाना हाली पकइ सिक्जिता । अइस्तहिं करके बिधुतिय चुल्हिम पकैबो कहलेसे टाईममे बत्ती नाई रहता या कबु कबु बत्ती चलजिता तउ समस्या पर्ता आउ अइस्तहिं करके यदि काठी ओला चुल्हिम खाना पकैबो तउ घरमे थोरिक करिया हुइजिता आउ धुवाँ रहता तभिमारे सबति मजा चाहिं <hesitation> ग्याँस ओला चुल्हीमे खान पकैना मजा रहता ।